weti min ummake bimbi, tomi ummake min fajiri min njuli, min ummina bacci njula, min kauta, to min poini, min keɓa min nyama, min keɓa sai shiri ka ladde, ummo min kauta bacci ɗun tefa bacci dilliroɓe ladde, dilla laɗɗe, njogoyobe njogoya, dillobe ladde bo, min kauta emuɗum en, min kauta dillirobe e kotstse, min dillira e kotstse, be min dokkata shede mashin ko mota bo, min dokkaɗum en, hanun en bo maggo mashin, dilla ladde, min njaha min nanga demal, to bo lokashi jon ɗun lokashi demal, min ngarai, min keuti, min demai har heuta karfe sha biyu, neɗɗo to somi yarowa diyam, yha la ɗuɗɗuto, fopta, to fopti, zura to waɗi, jula zura, asira to waɗi, jula asira, warta to warti kadi, sai tefa diyam nokka, loto, fopta, hashito kadi.